Wor united state wor dunga dimtua dunga dimtu tun laf lila kabanot kaban boke biri jira laft ishian sunnif ak kabonotu kaban sunne inama ach jir lakis inama goga guracha hindadeyu inama ishia woya gugurda neketaa amine lila kabanoti halkanne wor united state wor inama dimati wor dunga dimtua ajili kabonotu ajiri boke biria laft ishian sunnif akan kabonot amine inama ach jir lakis inama dibi kaban sunn hindadoo amine woya gugurda yeketeni.